Um külh sääntsit eläjit, kel kasus tagasi mõni kihäosa. Näütüses hand kasus sisaligul tagasi. Et sakõstõ jääs tuu hand peio vai hambihe vainlaisilõ ja sis või täütsä tagasi kassuq.